Sportga pul tikish bu eng xavfli va tavakkal mashg'ulot hisoblanadi. Bunda inson barcha pullarini va kelajakini ham yo'qotib qo'yishi mumkin hisoblanadi. Bu bilan ko'proq muammolarga uchrab yurgan insonlar ko'p.